Cume scarpe a ie le scarpe da spus ch'a sun cule li ën po pi bele, pöi a ie le scarpe da ginnastica ch'al an la guma suta e a sun pi comude, pöi a ie le ciabatte për ste ën la ca o për andé al mar e pöi a ie le scarpe da fumna ch'a sun cule li düverte davanti